Za manokagna maloha indraika isankerinadro za mandé hôtely za avakeo za zagny le hôtely tiako isakafoanana zagny le le mbo tazatazana le mbo madio é na hoe misy vitre magnagno agnigny zagny fo mbo tiagna adehanana fa tsy zay hôtetely fogna.